लसुन, प्याज, अधरक, लोंग, काली मीर्च। जैसन मसलदार सबजी से मुझे खराब गंध। आवच्छे सराब और तमबाकू से बहुत जदा। खराब बद्भू आवच्छे जादा मसलदार खाना में। बद्भू पैदा करे के भी खराब बद्भू आवच्छे।